gott kvöld félag um foreldrajafnrétti og börnin okkar stóðu í dag fyrir ráðstefnu um

afleiðingar hennar fyrir börn og foreldra þessi mál eru mjög í deiglunni núna og hafa sex þingmenn þriggja flokka á Alþingi lagt fram frumvarp um breytingu á

barnaverndarlögum sem kveður á um að tálmun eða takmörkun á umgengni verði refsiverð enda alvarlegt ofbeldisbrot sérfræðingur í barnarétti segir úrræðin sem eru til staðar algerlega máttlaus í menningunni verður rætt við kvikmyndatónskáldið Atla Örvarsson á sunnudag verða haldnir tónleikar með úrvali verka hans í Hofi á Akureyri og svo er hann að ljúka við að við ræðum einnig við Snorra Magnússon formann Landssambands lögreglumanna í þættinum en eins og fram kom í fréttum áðan er það niðurstaða vinnustaðasálfræðings sem falið var að kanna

lögreglumanns á hendur lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu að brotið hefði verið á lögreglumanninum þó ekki hafi verið um einelti að ræða í þætti okkar í gær sagði ráðherra dómsmála ekki

kannast við tugir kvartana um einelti lögreglustjórans sem Landssambandið hefur lýst kergja vegna skipulagsbreytinga væri aðalástæða þess að

ágætur fyrir meginþorra barna og foreldra en í þessum málum þar sem er ásetningur fyrir því að koma í veg fyrir umgengni þá eru úrræðin nánast algjörlega máttlaus og

maður býr á getur foreldri í þeirri stöðu gert hérlendis fer til sýslumanns já þau úrræði sem eru til staðar að ef það liggur fyrir samningur um umgengni úrskurður um umgengni eða dómur um umgengni þá getur það foreldri sem tálmunum leitað til sýslumanns og farið fram á að það verði lagðar dagsektir á það foreldri sem er tálma umgengni það ferli er alveg ótrúlega tímafrekt og mín reynsla er sú að í meðferðum sýslumanns taki þetta að lágmarki átta mánuði þá erum við líka að horfa til þess að undanfari þess er kannski umgengismál þar sem foreldrið er að fara fram á

það hefur jafnvel tekið annan eins tíma virkar svo ekki heldur þá þarf foreldrið að fara fram á að dagsektirnar verði greiddar eða gert fjárnám fyrir þeim ef að það virkar ekki heldur þá getur foreldrið leitað til dóms og krafist þess að umgengni verði komið á með úrskurði það ferli tekur svo annan eins tíma þannig að við erum að tala um það að ef að foreldri þarf að byrja þessa vegferð með að fara fram á

úrskurð um umgengni hjá sýslumanni þá getur þetta auðveldlega tekið tvö til þrjú ár og ég þekki dæmi þess að þetta hafi tekið tæp fjögur ár á meðan er engin umgengni að fara fram eða það verður náttúrulega algjört þarna á milli barns og foreldris sem getur haft mjög alvarlegar afleiðingar til framtíðar þá er líka erfitt að koma umgengninni á það loksins kemur úrskurður það er á ábyrgð foreldranna algjörlega á ábyrgð þeirra að stuðla að því að þetta geti gengið það segir sig alveg sjálft að ef það er ásetningur

að koma í veg fyrir umgengni eða

andsnúið umgengni þá gengur það ekkert ef það er ábyrgð foreldranna

í rauninni er kerfið

í dag að foreldri getur tekið sér þetta allsherjarvald og ákveðið upp á sitt einsdæmi þvert á álit fagaðila og jafnvel niðurstöðu dómstóla að umgengnin fari ekki fram og það hefur bara engin áhrif er hægt að gera til þess að bæta úr þessu ég held að við gætum bætt úr þessu mjög fljótt og örugglega með því að

takmarka málsferðartímann og stytta hann hjá sýslumanni sérstaklega í

mér finnst líka að það eigi að vera heimild til að endurupptaka þessi dagsektarmál þannig að það þurfi ekki alltaf að vera að hefja nýtt og nýtt mál ég hef líka talað fyrir því að það eigi að gera

það er aðallega vegna þess að þá verða þessi mál meðhöndluð eins og önnur brot gagnvart börnum eins og vanræksla eða ofbeldi líklamlegt ofbeldi gagnvart börnum og þá fer þetta í ferli hjá Barnavernd það þýðir ekki að hér verði full fangelsi af foreldrum sem tálma umgengni alls ekki frekar en að hér eru

foreldrum sem beita börn sín ofbeldi með þessu fá foreldrar stuðning og úrræði til að stuðla af því að umgengni geti gengið upp

þessi hugsun að mæður af því börn fylgja yfirleitt mæðrum sínum beita börn ekki ofbeldi það er bara fólk trúir því ekki en þetta er

ekkert annað en andlegt ofbeldi

sem innanríkisráðuneytið fékk til að fara yfir kvörtun lögreglumanns undan hegðun

á höfuðborgarsvæðinu hefur komist að þeirri niðurstöðu að hafið sé yfir allan vafa að brotið hafi verið gegn honum ekki væri þó hægt að flokka það sem einelti heldur áreitni í viðtali við ráðherra málaflokksins sem haft hefur kvartanir nokkurra lögreglumanna á sínu borði sagðist hún telja aðalástæðu þeirra kergju vegna skipulagsbreytinga sem hvorki hefði áhrif á störf lögreglunna né væri hún meiri en á mörgum öðrum vinnustöðum landssamband lögreglumanna hefur í nokkurn tíma hvatt til þess að tekið verði á framferði lögreglustjórans og sagt kvartanir einstakra starfsmanna á hendur henni nema tugum Snorri Magnússon formaður sambandsins er sestur hjá Helga velkominn í Kastljós Snorri takk byrjum bara á þessu sem var í fréttum áðan þessu máli þar sem að niðurstaðan er sú að það hefur verið brotið gegn þessum lögreglumanni það hefur að vísu ekki aðrar afleiðingar en þær að lögreglustjórinn fær þarna einhvert tiltal um að hegða sér betur gagnvart starfsfólki þar er talað um áreitni en ekki að vísu

hvernig ráðherrann lýsti þessu í gær þá er nú ekki eins og ja í skilningi laganna þá er þá er þetta nú samt voðalega svipað já eins og þetta kemur fram í skýrslu þessa sálfræðings þá er talað þarna um áreitni og á ensku útleggst þetta athæfi sem

er engu minna getum við sagt íþyngjandi eða alvarlegt fyrir þann starfsmann sem fyrir því verður heldur en beinlínis einelti

á ensku útleggst

bæði andlegar og líkamlegar afleiðingar svona verknaðar eða hegðunar geta verið mjög alvarlegar fyrir viðkomandi starfsmann þetta er einn af afar fáum sem hafa stigið opinberlega fram með sín

mál önnur mál eins og kom fram í máli ráðherra hér í gær eru fyrir dómstólum það er alveg rétt það er hins vegar rétt að taka það fram að minnsta kosti eitt þeirra mála ef ekki bæði sem eru fyrir dómstólum komu inn á borð ráðuneytisins áður en þau fóru þá leið þetta hefur ekkert með neina

kergju að gera vegna einhver skipulagsbreyting er eða neitt því um líkt eins og kom fram í máli ráðherra þetta eru samskipti og samskiptavandamál sem ráðuneytinu er búið að vera kunnugt um í það minnsta frá árinu tvö þúsund og fimmtán nú benti lögreglustjórinn á það þegar það var fjallað um þetta bréf ykkar og þessa kvörtun ykkar ítrekum um daginn þá talar hún um það að þrátt fyrir allan þennan fjölda sem þið nefnið þá hefur fagráð sem á að taka á svona málum

þá hefur því ekki borist þessi mál hvers vegna hefur það ekki borist þangað ég held að það sé mjög einföld skýring á því það er mjög erfitt að stíga fram í svona málum þú þarft að leggja þína persónu fram og þeir einstaklingar sem við mig hafa talað sem skipta tugum gera það í skjóli nafnleyndar þau nöfn mun ég aldrei gefa upp nema að fengnu samþykki þeirra ég er búin að bjóða ráðuneytinu það að gefa nöfnin upp að fengnu samþykki þessara einstaklinga ef ráðuneytið hefur einhvern minnsta á huga á því að láta skoða þessi mál eins og ég sagði er ekki auðvelt að stíga fram í svona málum alls ekki fagráð innan lögreglunnar er eitt þessi mál eru skýrt afmörkuð í lögum og reglugerð hvernig skuli með fara

tveggja starfsmanna þá er það starfsmannastjóra viðkomandi stofnunnar og forstöðumanns að taka á því

meintur gerandi í málinu er forstöðumaður stofnunnar þá er það ráðuneytisins að taka á því ráðuneytið hefur í þessu ekki bara einhverjar skyldur til að bregðast við það hefur frumkvæðisskyldu til rannsóknar sem að það er ekki að sinna þetta er orðið

langur tími

þetta bréf um daginn og þið farið þarna í gegnum mál nokkurra einstaklinga en nefnið til þessa tugi eins og þú segir komu einhver viðbrögð við

beiðni ykkar

þið gætuð leitt þetta fólk fyrir ráðuneytið eða komu einhver viðbrögð við því að öðru leyti frá

svar við bréfinu sem er svona nokkurn veginn í anda þess sem kom fram í svari ráðherra hér í gær við höfum ekki verið beðin um það að

að ráðuneytið ráðuneytið eða einhver af þessum geti sett sig í samband við þetta fólk það hefur ekki verið beðið um það hvað finnst þér um hvernig hefur annars vegar verið tekið á þessu og svo hins vegar sett af því að það er svona

að þetta sé einhver kergja sjaldan veldur einn er tveir deila og allt

svo snýst þetta

að þetta hafi ekki áhrif á á störf lögreglunnar ertu ertu sammála því það er alveg rétt sjaldan veldur einn er tveir deila það er alveg hárrétt ég vona satt og innilega að þetta hafi engin áhrif á störf lögreglunnar það er hins vegar alveg ljóst að þegar ástandið

er orðið orðið eins og það virðist vera þá mun það fyrr eða síðar gera það hafi það ekki þegar gert það haft einhver áhrif á störf lögreglunnar það hefur hins vegar ekki borið á því í þeim þeim traust könnunum sem gerðar hafa verið til lögreglu alls ekki það ber að þakka það lögreglan nýtur gríðarlega mikils traust enda er í raun valinn maður í hverju rúmi það er að vinna mjög góð og þörf verk hins vegar þykist ég nú vita það

nú rætt við fleiri en einn og fleiri en tvo starfsmenn embættisins og spyr þá kannski á móti stemma þessar lýsingar ráðherrans við þau viðbrögð sem þið hafið fengið frá starfsmönnum inn í þessu embætti nei það er nú svo sem allur gangur á því en það er alveg ljóst að þetta er sko

það er það er augljóst að það fer mikill tími í þetta gríðarlega mikill og þessar ásakanir um þetta

snúast afleiðingarnar af því sem er lýst eru nokkuð alvarlegar fyrir suma sem telja sig hafa orðið fyrir því þá þess vegna hvaða ráð hafiði ef ráðuneytið telur ekki ástæðu til þess að grípa landssamband lögreglumanna hefur í sjálfu sér ekki önnur ráð en þau sem þau sem við höfum beitt hingað til það er að vekja athygli á málinu til fagráðuneytisins sem er

innanríkisráðuneytið eins og það stendur núna dóms og kirkjumálaráðuneytið með bréfaskriftum með samtölum og ég átti samtal við ráðuneytisfólk í apríl síðastliðnum þar sem ég gerði grein fyrir því að það gæti stefnt í það að þessi mál færu í þennan farveg sem þau eru komin í þessi miðað við það hvernig hefur verið tekið á þessu og hvernig þetta lítur út fyrir að að ætla að fara kemur þá ekki að þeim tímapunkti að þetta fólk fari þá að stíga

fram af því að þegar það talað um tugi manna þetta einhvern veginn ótrúlega þetta er stór vinnustaður

en tugir mál eitt mál það skiptir í raun engu máli eitt mál er einu máli of mikið í

á tilfinningunni að ykkur sé ekki trúað maður fær það stundum á tilfinninguna satt best að segja maður gerir það og ég skil það í sjálfu sér líka af því að fólk talar við mig í skjóli nafnleyndar lýsir ástandi fyrir mér í skjóli nafnleyndar af því að það þorir ekki að stíga fram og segja sína sögu af ástandinu að það muni koma í bakið á þeim þeim muni fyrir það eða eitthvað því um líkt Snorri við fylgjumst með þessu áfram

fyrir komuna í Kastljós við að skipta núna yfir í menninguna gott kvöld Atli Örvarsson óttaðist að það gæti gert út af við feril sinn sem kvikmyndatónskáld þegar hann flutti frá Hollywood til Akureyrar fyrir nokkrum árum hann hefur hins vegar aldrei haft meira að gera en nú og er meðal annars að ljúka við að Hollywood mynd með

í aðalhlutverkum á sunnudag verða haldnir tónleikar í Hofi með tónlist Atla við heimsóttum hann í hljóðverið

komast að því að mín lína er að vera kamelljón og fara í öll þessi mismunandi hlutverk og prófa mismunandi músík það er hrikalega gaman að fara úr einu í annað

Atli Örvarsson er eitt afkastamesta Íslendinga hann hefur samið tónlist við tugi vinsælla sjónvarpsþátta og kvikmynda bæði í Bandaríkjunum og á Íslandi á sunnudag stýrir hann Sinfóníuhljómsveit Norðurlands í Hofi sem mun leika úrval úr verkum hans það eru nokkrar nokkrar seríur sem Chicago borg sem sem ég geri músík við Chicago

og Justice þær eru orðnar fjórar við ætlum að flytja pínu úr Atli bjó í Bandaríkjunum um langt skeið og kom ár sinni vel fyrir borð í Hollywood fyrir nokkrum árum ákváðu þau hjónin að flytja heim á æskuslóðir Atla á Akureyri þar sem hann hefur haldið áfram að kvikmyndir í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands eitt af því sem heillaði mig við að vera þarna er Hof tónlistarhúsið á Akureyri sem frábært hús bæði fyrir tónleika og líka til til að taka upp við erum að nýta okkur það eins mikið og hægt er og frábært hús við erum búin að vera að vinna með Atla við upptökur á kvikmyndatónlist meira að segja fyrir

eins og hrútar og fyrir framan annað fólk fara hinum megin að þessu núna því þegar við sitjum hérna í salnum og erum að taka upp fyrir kvikmyndir þá er þetta tekið

bútum það er svona ljós og allir bara í vinnunni þetta er rosalega

vinna og mikil einbeiting og miklir hæfileikar sem hljóðfæraleikararnir þurfa að hafa

en að vera kominn í þetta hátíðlega umhverfi með stórt

hluti af myndunum eru sýndar og

það er allt önnur stemming það er verið að halda upp á þetta sem er að gerast það sem kemur mér mest á óvart

að gera ég var pínu nervös að flytja til Akureyrar hélt

ferillinn myndi kannski bara enda en það er öðru nær

hvort er þetta tilviljun eða maður er því maður býr á Íslandi nýjasta verkefni Atla er bandarísk stórmynd sem frumsýnd verður í ágúst þetta sinn tók hann upp tónlistina í hljóðveri úti á Granda í Reykjavík og fékk fjölda íslenskra tónlistarmanna til liðs við sig hann vonar að velgengni sín verði til þess að fleiri verkefni rati til

Íslands þar sem fjarlægðin sé ekki lengur fyrirstaða í

auki við atvinnu á þessu sviði og

þetta er orðið svo alþjóðleg það að fá mann eins og Atla sem er

er aðallega að búa til tónlist fyrir þá er þetta

bæði skapar hann verkefni fyrir frá Akureyri þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl